अजे काई है कि भाई पोलोक मोबायल पर आखो कोई ना भी। घ़र जाना होई ते गूगल मेप आई जाहें ते पोलोक आपड़े लोकेशन। भेद दे मोबायल पर लोकेशन भेद दे ते आपने संज़े जाएं देखिने। कि इन्डरो घ़र काँ छे पुरा नक्षा मां पुरो बतार दे कि काँ चा घ़र छे। चा घ़र कुन इंडरो घ़र छे चा इंडरो घ़र छे उससे बतार दे ते मुनाक्षो। देखि देखिने आपने जात्रो हूं पुर्या तो आजकल असाज करे ने जात्रो हैं।